Oyi ro ezipt doron to ho a piramidira ba piramidira abe o egypt yan an piramodira to ma tete um a ho dimiyan zun ezipt ma tete a han piramidira biyɛ han tora mu a hamano be a ezipt te hanbe beraso o bun han wure mi